Siame ny anaran'ny Tailande taloha fa lafa tonga ny tao sivy ambin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo da novay ho Tailande i. Fa tamin- tamin'ny <hesitation> dimy desambra enina ambin'ny efapolo sy sivanjatao sy arivo amizay la niakatsy tamin'ny fanjakany i mpanjaka Homibole Adwalie Jad fa <hesitation> teo izy tamin'ny tao dimampolo sy sivanjato sy arivo kosa i izay i vo nantsoa hoe mpanjaka an'i Tailande marina.